Ikaviñoi ko, se, sekirei akaru yave jaeko ma aiparavota seyeipe sekirei aesa kiraira ipiau tembiuva, oyeapova jare jëëgatu ra, esa ɨru ko aikuaa katu yae ma kirai, eh oime sekirei ajaa pe aja aikua, ometa jau va erei ikaviñoi se aesa jokua tembiu piau aesa va jokope aja vaera akaru